भत हर् गोति बेग् ब आठ-दस जोखर् किसु-किसु होजोलि ब जन्त ब आहिने थकर् जकर् पेजे। दिकिबिल् पजे, एइ बत ब जन्त होजोलि हम पे बिन धरनु हब पर्। कोनो एक् एलेच्त्रोनिच्स्, कोनो एक् <hesitation> हस्त ब हत प्लोइ थकर् हबि धन जोएते, ब रखिथो हबस्तन् एइ बत हर् आठ-दस जोखर्। किमन् बेगेरे गोति बेग् मरिसे, किमन् कोम् गोइ बत हर् गोति बेग् कोरिसे, तरो पर् नेधन् कोरि एइ जन्तो होमो, जन्तो होमो, जन्तो होमो हैन्, ब परि बेग् हर् पर् नेभोर् कोरि एइ जन्त तोरि, तर् किमन् बेगत् गोति क्रोम् कोरिसे, हेतो नेधन् कोरि देखो। जर होह, एइ एक्, पैगनि पोजोक्तिर् एक्, ओति गोर्दोपुनो अहिल हिसपे, ब बिग्यनोर् ओबदन् हिसपे, अमर् होमजोद् ब अमक् कि, <hesitation> हि बस्तोदु होमजोद् बोह हिसपे बदन् कोर्सि।